Karə ji'i n'gune gune rəga rəngsa niyʊwi, jətta kwang chii kə mən kəmare, n'chuu ni nəngngatən keerang a bwengʊ a bətəm ba bagəm ki, ki mo kai, mo koojiyu ni furii wʊ bən ni bwe ki, bən məma dəmən kee gərə n'məssatən a yullo ni rə keerangngi a nəngnga keerang ka di preriyəng, chəllan da niyən jʊtʊkwang, anya lambən bɨrre, a mura nyangngi, lambən bɨrre mo, koojiiyu, ni bwe ki, bən- bən nəngnga nyəngkə bən nəngnga gərəng na yəm mo bwe waiwu ka nənguga keerang. Na yəm mo bwe waiwʊ ka yullo bwe daʊtəna a- akak ka nəbbəng- ngi, bəngngə jʊtə kwang ki mo, koojiiyu wumimən jʊwi wʊ bən- n- dəmən nyəngkə bən ke, n'nəngngatən keerang gə ra bətəm ba miyəməngi a nya nəngnga bə buuwong, a nya yəmbə ma me bən nəngngga naate, mənni kəmarang kangkə kawa rəngsa miyʊ jətta kwang kimən kəmare, koojiyu rə nəngngatang ka gəng n'be mən nəngnga buuwong, har a be kʊ nyang ke, bətəm n' kəu rigan dəgga rəngsa miyʊ mo n'jii bən nəngngayəng, ka yullo wʊ kʊ nyangke, mən pərsa bwi rə bətəm na ba a nənguga keerang.